<noise> drom gena ena gahi dihuru ge maha ngone so tolo ena samma mafu bolo hate rasi ena sema madihuru. han ena ge bato kalao ena sema doya ngaramoin ge ne ma madihuru lamo ua, ua se ena sema doya ngaramoi ua se ngone tolo ena sema mafu bolo jako se ena sema hate ge ne madihudu madihuru lamo foloi. <noise>